AI ti mabalut um manulung di tokou mangaal da korojo kalau oku um cigu um AI ti kalau dalam ChatGPT lah manulung da joki mangaal da ucapan atau manaak idea cara baucap ataupun magium magium da tantang pelajaran lah.

Kalau talipon bimbit masaruk mimang sentiasa' mimang selalu oku mamakai da talion bimbit sentiasa' masa modop oni sa mamakai da talipon bimbit sabap talipon bimbit ti manulung dijoki manggal da korojoku atau pun baubung um atau magiyum sesuatu yang panting dalam korojo atau manalipon da kaluarga'.

um Caranyo dangan menubuhkan persatuan ibu-bapa dan kanak-kanak PIBG.

Ok um tondu' adau kalairanku nunu-nunu nini' iktiviti mimang oku mangaal da iktiviti pasal diriku sendiri oni' pasal ino no tondu kalairanku.

um Paniagaan macam buli mambantu da ulun jami lah yang buli bakarjasama paniagaan cuntuhnya ulun aru mananum da sasakut aru ulun badagang da sasakut aru ulun badagang da restoran aru ulun momoli sama-sama mambangun jadi iyo buli mambantu lah komuniti tokoulah paniagaan jinis manu maksudnya saling barangkai.

um dengan cara mongoi da pejabat-pejabat magiyum dah ma ombo-yombo paguam yang mapakai ri.

Haiwan tauri yang nokitoku adalah using pasal oku makausing kan da walai jadi' ino nio haiwan tauri yang nokitoku.

um sunsubonku ulun tino salalu' manaliponlah da kaluarga'nyo um muwot da abar da kaluarga'nyo kalau iyo nakagondom sakarang kan teknologi sanang makatalipon jadi' manaliponlah tarus buli lagi sakarang ti tokou pakai kanyu da ulun ti video call kan mongontong da rabas jadi tokou gunakanlah teknologi yang aru sakarang ti kalau makagondom da kaluarga'.

um molosu' nini'lah kalau mau mamulakan parniagaan ya dengan secara manini' manini' mula.

Nunu parniagaan yang iyawu'ku adalah parniagaan-parniagaan makanan um parniagaan-parniagaan berasaskan da kuo perubatan pasal duo banda' tatiti pantinglah panting untuk kaidupan tokoulah panting tokou mamamaju' da parniagaan tatino.

um Mogilo lumali sebap mau magiyum da korojo yang lagi' bagus da bandar kalau da kampung sada' korojoi iro bagun yang gunaan do no jadi' mere iro bapindah mangikut kalulusan do jadi' korojo tino sada' da kampung iro lumalilah.

Iskul da nagara'ku sangat-sangat manyukung da mogilo bahasa' pasal tokou da Malaysia ti kan lainkah bahasa tokou miso oni' lainkah Melayu oni' tokou mogilo bangsa jadi' mogilo bahasa' jadi' mimang da iskul onilah yanan tokou mapagumpul yanan tokou mau manyukung da bahasa yanan tokou mapalajar da bahasa'.

Mimanglah ulun yang babija umur mamakai da teknoloji bebija pasal kalau matutuo isa barapa mapandai ada yang lakat buta huruf. Kalau yang anak-anak remaja mimang iro mapandai mimang iro mapanadai da cara mengguna da teknoloji ti kuo da ujung jari kandu.

Yang mapakai ku supaya iro mongkinongou nunu masalah-masalah tokou um tokou berkomunikasilah sama di siro.

Carita anak-anak kabilangan kalau anak jaman manti ti macam carita da TV ni carita Upin Ipin manti intangan ku iro baminat suka mongontong da carita Upin Ipin kabanyakan anak-anak sakarang ti lah.

Pamuzik yang terkenal um pamuzik seperti um penyanyi Siti Nurhaliza mapakaiku.

Ubat-ubatan tradisional aru dalam budaya jami cuntuhnya raun kunyit um sarai um sarai wangi kunyit um nunu lagi roun roun nunu roun roun-rounanlah gunaan aru da mamadiyu.

Salalu' mongontong da main bola' ino oni' sukan yang paling kaminatanku makaaya' daguang.

um buat masa sakarang ti sada' oku sa' bamain da mana'-mana' alat muzik cuma oku um balajar oni'lah balajar bamain da alat muzik um kulintangan gitar manulah

Bintang Kajura' bintang Suraya kalau buruj no macam Gemini Leo Cancer Taurus nunu lagi um Scorpion manulah kalau sa' silap.

um Dengan cara tokou <coughs> mangaal da numbur numbur pin lah supaya tokou isa mapatalang da ulun lain jadi salamatlah duit tokou da bank.

Carita' atau buk anak-anak tampatan yang kabilanganku adalah angan-angan Mat Jenin. Carita' tatino mimang carita'-carita' tampatan yang kadang-kadang makairak nini' oku mambaca' no um.

Biasa'lah mana-mana tampat da padalamankah da bandar kaadaan da iskul ti maya' da kaadaan samasa kalau da bandar iskulnyo mimang ada' duo ngatingkat kalau da padalaman da kampung satingkat tapi' maya' da kaadaan samasalah Jabatan Pendidikan.

Pariama duno ti carah tapi macam mandung mau rumasam mau aru mopotut takiuklah mungkin mau rumasamlah kali sino sodopon um cuaca duno tilah pariamanyo dauno.

Pakaian yang mapakaiku adalah pakaian-pakaian yang um longonnyo madaru pakaian-pakaian t shirt pakaian-pakaian yang bersos bersesuaian da kuolah pinakai yang pakaian-pakaian yang sesuai tokou pakayun tokou da sehari-hari isa nini tabal pasal makak nini malasu.

Progrim kabajikan da karajaan aruu um cuntuh kalau karajaan sakarang ti bakul jualan um madani supaya badagang no rogonyo lagi murah bakul makanan aru nini'lah sumbangan-sumbangan karajaan untuk kaluarga yang susah

Koduo perkhidmatan awam ti biyanan-biyanan oni angkali yang paling baiknyo da mana-mana pogun no kali ada kuo kali bagian-bagian kesihatan macam kalinik kasihatankah manu.

Hasilnya sangat mabalutlah untuk di jami ti sabagai rakyat.

panghijrahan da nagaraku um panghijrahan antad da ban-antad da kampung mongoi da bandar ino untuk ulun-ulun muda lah, ulun-ulun yang mau bakarojo jadi um panghijrahan agama pun aru nini' ulun-ulun macam ulun-ulun aru komawin da ulun Islam kan jadi iro parlu barhijrah manukar da agama mongoi da agama Islam um manulah.

Sanaman oku mau' sanaman supaya santiasa' kakal sihat dan um rasa tanang guang isa mamikir susah-susah kalau buli dalam saminggu no oku mau sanaman paling kuranglah dua kali' tapi sakarang ti sada' sada' masa nio mau basanam manu.

Projik kreatif ti isa' paranah da inusaha' sandiri' tatapi' kalau ada' yang makawaya' da iktivitinyo buli makasuang sumuanglah maya' sino nunu panua' iktiviti alan do jadi' bulilah makaaya' da projik kreatif do ti.

um jangan mamikirkan banda'-banda' yang isa' magaluaru'lah um ba barihat dengan baiklah dan isa kuasa' bafikiran no samagaluaru'

Kalau ulun marumbut ti biasanyo kaluarga' yunai no lah indunyo indu kandungnyo tapi' jaman sakarang ti kabanyakan ulun makawalai sandiri' jadi' iro miyan sandiri'lah kacuali' sudah naganak biasa' indu kandungnyolah mamajaga' isa mogilolah indu' mangiyuan tapi' kabanyakan indu' kandunglah mamajaga'

Warna apaka yang warna apaka mapakai kuo ialah warna motomou um matagap kalau warna motomou ni.

Yanan suci semestinyo masjid pasal masjid ti yanan tokou sumbayang masjid ti mimang yanan istimewa yanan suci um jadi yang koduonyo yanan istimewa ti walai nunu nunu pun misti walai pasal walai ti ibaratnyo surga bagi tokou surga keluarga.

Semua pun mau mamakai da teknoloji tapi misti mapandai mongobit da cara teknoloji ti misti balajar kalau sa balajar sada kapandayan.

Oku ada bamain da alat miuzik um umpamanyo um peralatan alat miuzik tradisional Bisayalah bagandang. um Bagandang ti merupakan um kabanggaan miuzik tradisional kabanggaan ulun Bisaya.

Cabaran ulun baniaga masa mula-mula baniaga da pogun ku parsaingan jangan ulun liali baniaga liali iro badagang kadang aru sama da joki badagang jadi ulun memilih dasiyo punya dagangan.

Mongoi bacuti da luar nagara sabab pamandanganyo matagap buli migambar manjadi da kanang-kanangan.

Mamulai' da parniagaan mimang molosu' tatapi' misti ikou maka' obitonmu mamulai' kalau sada' obitonmu susah nini'.

Kalau tumbu-tumbuan ti yang selaluku makito da kampung ti puun kelapa sawitlah aru nini puun gatah sebap ulun da kampung mogilo mananum da kelapa sawit jadi ino mokitokulah puun kelapa sawitlah puun sawit.

Teknologi lagi mabalut igaul da bidang pendidikan kalau tokou mamaganti nunu-nunu aru da salalum buuk ni kan tokou itukar tokou mongoi da komputer atau mongoi da teknologi yang labih mamudahkan yang labih sanang jadi isa manyusah da pelajar isa nini manyusah da guru isa manyusot da yombo-yombo maksudnyo siti sama sana sama-sama sanang.